﻿Ngira Ham- Hamwanya gwange gwekitimba oba emitiimbagano, nkira kumaraho esaaha nkaina oba itaano kandi nimba nidora ebikusanyusa, ebikusemeza hamu namakuru, buri kiro njyaaho emirundi esatu oba ena.